عشان متبقاش متوتر فى كل مرة انت محتاج ان انت تتكلم-م-م قدام ناس او فى العلن او بصوت عالى او فى اجتماع اه- انا شايفة ان انت احسن حل ان انت دايما تكتب الكلام اللى انت هتقوله فى الموقف دا وتحاول تدرب عليه كذا مرة وممكن تقوله برده قدام حد بتثق فيه, دا هيخليك شجاع اكتر ومتبقاش متوتر وقت الاجتماع نفسه او وقت ال- اللى هتتكلم فيه